<noise> Dabbey ra no ine ayma ci wonkan zurun da fo iga no aiga ba ayma ci. To lallai dabbey ra Yoo ga zuru, Bari mo ga zuru. Amma dai <hesitation> Yoo ga zuru da Bari, gaskiya Dabbey ra day Bari mo a zurun da Farkayan dumi. Ni dii farka mo azurun da sanda dabba cindo matakan ayga sammani ya din no harka go da. Don sabili da Yoo zuray manki fala, Yoo ga zuru, zama ni di ba yana-yana no iga te iga guna Yoo aga Bari yana. Lallai Bari aga zuru amma Yoo zurun da don sabilin key do hara manti a fo. Zama ba biifo iri na bayano din te, iri ne Yoo zurun da Bari, ba Bari ga zuru wo kay amma lallay ikulu zurun da Farka. Ba dai Farka ga zuru to amanto Bari ŋda Yoo. Ni dii Hau yaŋ mo sanda zuray do ha ray dimanci ini jiti no borsi i zuray bay. To iŋga ka ci ine ayma ci lallay dabbey ra iga zurun da kere. Di shiririta mono farka da du ŋwari aga ai a shiriritan da dabbey kulu da afo mo da du ŋwari aga wargantawa i lalura ra. To Yoo mo lallai. <noise>